Hungual té kuinindó nga tenró lá nó'o yú yuté kudi kuendó lá kú'u lapiz nru nriko kuadaku nrekavandó, tenró lá na kuii nindó já nakodo'a lá <hesitation> tavii kudiyá yodo nriá já chiñajan té nru nrí kúu, cuaderno já ná noná kó yitú yutidii kutidí ñoí nrodo já kuen ñanoko ko mediendonre.